ड्रोन के इस्तमाल से नागरिक और सैनिक के ख़त्रा बढ़ जाया है। कहेंसे कि ड्रोन के इस्तमाल के लिए से आम जन्ता के भी नुक्सान हो गया है। और सैनिक के तो नुक्सान हो भी गया है। ड्रोन के इस्तमाल गोपनियता और मानवद्धिकारों के हकूकों के ख़त्रा <hesitation> के भी हो सकती थे। ड्रोन के इस्तमाल जवाबदेही की कमी <hesitation> हो सकी थे। और ड्रोन के इस्तमाल से दुरवेवार या मिस्यूज की संभावना बढ़ जाये थे।